Ñy fomba hataon-tsika ahaizan-tsika mampifandanja ñy fiaiñan-tsika nohoñ'asan-tsika aminyñy fivoara henaniky zao moa :-ñy fahaizan-tsika mametsivetsy ñy hamaray nohoñy fakamaray ;manahaky anizay ñy fahaizan-tsika ñy mandamy ñy fotoan-tsika aminy ñ'asa nohoñy fiaiña ;manahaky anizay koa, ñy fahaizan-tsika mampiasa ñy fivoara ara-tekinôlôjy no aminy ñy fampandrosoa hienaniky zao.